फरवरी महीना फिर अंग्रेजी महीना को दूसरा महीना हए, तर हमर इतय फरवरी कहाँ से माघ महिना के रूप में मानत हए माघ महीना कहन से एक प्रेमको महिला के रूप में मानत हए । अक्सर के माघ महिना में बिहा को लगुन बहुत ज्यादा होत हए । जा महिना लाडा लौडिया के बीच में एक उत्साह और उमंगको महिना फिर हए ।